Nun haju preferenzi. Mi piacissi fari un viaggiu cu l'amici pirchì mi piaci stari cu l'amici e unu s'addiverti cu li so' amici. Però mi piacissi puru fari un viaggiu cu me mugghieri pirchì è na bedda cosa putiri cumpartiri l'emozioni di un viaggiu cu la to cumpagna.